Fruta e verdue fan ben a-a salue e aggiuttan à prevegnî de malattie. Niatri in cà mangemmo fruta e verdue quæxi tutti i giorni. Solo pe mi, mi mangio doî meie, unna bananna, un pö de merelli, un pö d'uga, un condiggion, doî succhin e î femmo in tutti i mòddi.